Koo ni ne xhona koo nguixhi dayuñaxi, nuxakena nuitu te ke xhité, hay xhiyuná dani tuku tidni kanó, nguixhi kiá kedaxhi nguenó nrida dakenexhi nidá, daxhixi nidá daxhixi kuia kidaxhi xunxhaña xhoná.